न्याय कहेबाला जौन चिज बाटे न इ सबके जीवनमे बहुत जरूरी बाटे । आ न्याय काहे जरूरी बाटे काहेसे आब जैसे केहु साधारण जनता बा उ कुछो गल्ती नैखे कैले ओकर कौनो गलत काम नैखे कैले <hesitation> हरदिनसे उ इमानदारसे इमानदारीसे मिहीनेतसे अपन काम कैले बा। आ ओकरा उपर केहु आके कही कि तु पैसा खैले बारे त उ निमन बात बा ना बा । त उइहे उजगा हमनीके न्याय न्यायके जरूरी होगेल आब उजगा ओकरा उ आदमीके जौन आदमीमे वथी कहले बा कि तु पैसा खैले बारे ओकरा गरियाइता धमकाइता त उजगा उ आदमीके न्याय मिलेके चाही । जैसे कि भलके बात बा इंडियामे हमनीके नेपालके एगो <hesitation> है लड़कीके केतना गलत कथी कथी कहलक त उ कारणसे मरगेलक लड़की उ छौरी उ मरगेलक त ओकरा त न्याय मिलेके चाही मिलेके चाही जरूर मिलेके चाही। आ अब आरो न्याय कथी कथी न्याय दिलाएला बहुत कानून सब बाटे हमनीके देशमे जैसे कि आब उइहे केहु आब चोर सब होगेल त चोरैले बा त ओकरा न्याय मिलेके चाही न्याय कथी मिलेके चाही जेकर समान चोरैले बाटे न त ओकरा पैसा मिलेके चाही फेनु जौन समान चोरैले बाटे। आ जौन चोर बा ओकरा सजा मिलेके चाही उ न्याय होगेल।